<noise> yah jadi <hesitation> teman- teman-teman yang menurut saya sering torang sama-sama dan aktifitas torang kamana saja itu <noise> <hesitation> itu satu itu waktu masih di kalu di kampung itu waktu masih skolah di <hesitation> SD itu dia pe nama fandri trus ada dia pe nama juga <hesitation> yanef <hesitation> itu torang satu satu umur kelahiran di sembilan anam <hesitation> jadi torang ini torang kamana saja itu tu slalu sama-sama bahkan misalnya torang pergi mo ambil orang pe barang mo curi itu torang sering sama-sama nah trus ada tamang satu ini yang memang dia ini berbeda dari yang lain dari torang samua sering baku iko kamana saja itu- itu dia pe nama fandri <hesitation> tamang ini ni kalu dia manangis ini kan agak laen begitu jadi kalu dia manangis misalnya tong suru dia batoki di tembok ka di kayu itu dia iko langsung dia toki kapala itu tembok <hesitation> ini tamang yang paling unik satu ini memang waktu itu torang masih sama-sama bahkan sampe skarang masih sering-sering dudu walaupun dong so kawing nah trus ada beberapa tamang lagi di luar kampong itu misalnya saya tamang <hesitation> yang saya rasa paling akrab yang torang slalu kamana saja itu dia pe nama alfons nah tamang ini ni dia sering karena torang skolah sama-sama. Kalu torang pe jarak skolah ini jaoh harus jalan kaki lima kilo dan deng dia waktu itu yang masih yang punya motor to jadi deng bukang soal motor- motornya tapi memang tong so baku kanal so dari SD karena baku tetangga kampong nah tong dua ini pe batamang itu- itu mulai dari tong dekat itu dari main bola sering maen maen bola diantara apa antar antar <hesitation> kampong ini sering-sering bataru misalnya bataru spuluh ribu dua puluh ribu akhrnya tong dekat disitu nah selain- selain itu juga torang tong dua ini sering tong dua pe aktifitas selain <hesitation> m-main bola itu yang paling unik dari torang dua ini yang paling aneh dari tong dua pe batamang yang itu tong sering pancuri o- orang pe- pe ayam di- di sebelah kampong dan misalnya kalu pancuri ayam di sebelah kampong berarti ayam itu piara di- di saya pe- pe rumah biar orang yang di sebelah dong <hesitation> tara tau <hesitation> trus tamang pe karakter ini memang dia pe orangnya <hesitation> kapala angin trus dia ini barani baru tara mau kalah biar salah tetap dia malawan dulu ini saya pe tamang alfons dia pe karakter tu begitu nah trus sampe waktu so mulai dewasa tong yah so mulai pisah merantau. Nah di misalnya kalu waktu di <hesitation> kuliah di ternate itu ada beberapa tamang tamang yang memang torang yang saya kenal yang memang saya rasa akrab itu dia pe nama sadam trus ada fikran trus ada pa- patmos nah tamang- tamang dong tiga ini yang memang torang selalu sama-sama di <hesitation> selama torang kuliah nah dari empat dar- dari tiga tamang ini- ini punya karakter yang berbeda-beda jadi kalau yang fikran ini dia pe orangnya itu memang orangnya penurut jadi apa saja yang torang suru itu dia mau asalkan torang sediakan roko misalnya buat tugas nah sering torang suru buat- buat tugas kampus itu dia yang penting tong siap dia pe- dia pe harga roko saja itu dia- dia so mau deng bukan cuma itu apa saja tetap dia ikut nah kalu yang satu- tamang satu ini dia pe karakter ini dia paling suka bali bali ini buku memang dia pe minat baca <hesitation> itu tinggi dan memang orangnya itu dia pendiam dia pe orang itu babadiam tidak seperti <hesitation> tamang yang satu fikran ini penurut tapi dia paling cerewet sudah kaya mulut <hesitation> teman-teman perempuan ini nah selain itu juga kalu sadam ini dia punya karakter ini- ini dia bicara banya sudah anak ini tamang ini ni pokonya bicara banya. Nah bicara banya trus dia sering kas babafoya torang misalnya dia tau dia pe karakter bafoya satu ini yang- yang memang tong sering tara suka misalnya dia so tau tong dapa kiriman itu kadang dia suru ayo makang biar saya yang traktir tapi tiba-tiba dia so lari dia pe karakter ini yang memang sampe tong selesai sampe tong wisuda itu pokonya praktek dia pe dia sering kase kanal torang bagitu artinya kase babafoya pa torang itu karena dia tau tong dapa kiriman makanya dia ajak makan dengan alasan dia yang traktir padahal tu bukang itu dia pe terahir dia so bawa lari baru tong yang bayar ah ini dia pe karakter atu disitu nah tapi yah karena memang torang ya so baku iko-iko trus <hesitation> apa yang salah tong sering baku- baku tegur trus <hesitation> trus yang sadam ini juga walaupun dia pe karakter itu tapi dia pe orang itu tara skakar jadi kalu ada memang dia kasih kalu tarada memang yah tong <hesitation> cari sama-sama nah selain itu juga memang dari torang empat ini memang torang pe baku kanal itu waktu <hesitation> kuliah tadi dan memang torang satu jurusan sama-sama nah selain satu jurusan itu yang saya anggap saya pe tamang-tamang yang akrab dan tong slalu sama-sama <hesitation> itu ada juga beberapa <hesitation> teman-teman yang saya <hesitation> akrab apa. Saya anggap dorang <hesitation> tamang yang paling bae lah bagitu ah itu di <hesitation> organisasi torang <hesitation> waktu masih kuliah jadi ketemunya di bakudapanya di organisasi nah tamang-tamang ini ni memang dong pe karakter tu memang beda-beda deng kita tara bisa <hesitation> <hesitation> apa yah <hesitation> <hesitation> kaseta- kase jelaskan satu per satu karena memang unik dong pe karakter intinya ada satu tamang yang adoh misalnya dia pe nama hantu laut ini tong sering pangge dia hantu laut ini diap- dia pe karakter ini karena dia suka <hesitation> apa sering-sering suka minum jadi dia sering tipu kawan-kawan itu bilang kumpul uang kumpul uang bali ini bali ini padahal dia pe unjung-unjung kabawa itu cuma dia beli <hesitation> minum nah tapi minumjuga yah <hesitation> tara talalu lebih intinya hanya sebatas <hesitation> refreshing ah dia pe karakter ini yang kurang bagus karena sering tipu-tipu kawan-kawan di organisasi ini yang kumpul-kumpul doi untuk beli minum tapi kalu pe dia pe bae satu itu memang apa yah kaya tong pe susah yah dia juga capat lia begitu dia lia torang misalnya tong minta bantu kalu ada memang langsung bantu kalu tarada ya sudah tong cari sama-sama ada juga <hesitation> saya tamang ini dia pe nama <hesitation> fandi tong sering pangge dia pomsa nah kalu tamang ini ni. D- dia pe orang karakternya itu memang karas dia disiplin jadi misalnya dalam <hesitation> hal <hesitation> apa berkawan begitu itu hal-hal yang kaya tadi yang saya bilang tamang sering tipu itu diap langsung cepat tegur barang kadang langsung dia kaya ada teman yang mengeluh kas tau ini teman ini begini itu langsung dia panggel panggel dudu sama-sama trus dia mulai ceramah-ceramah arahkan tong ke yah jang seperti itu sesama kawan jang harus saling <hesitation> apa <hesitation> memanfaatkanlah begitu ketika dong ada uang tu itu dia sering s- sering yah tegur kaya begitu nah selain itu juga dia orangnya paling disiplin dalam hal <hesitation> blajar dia paling tekan skali kaya di torang waktu itu tu soal blajar nah selain itu juga ada beberapa <hesitation> tamang-tamang misalnya tamang namanya yudi ah ini dia pe orang ini memang agak-agak rakal tapi memang di pe hati ini hello kitty kalu menurut saya begitu karna dia pe mukanya sangar tapi dia pe orang ini memang kalau dia lihat kawangs dia pe karakter satu yang memang saya. <hesitation> suka di dia itu misal dia tidak bisa liat kawan itu kaya susah kaya sedih galau itu dia paling capat respon bahkan dia pe orang tu <hesitation> intinya kaya semacam kase- kase kuat pa torang kase motivasi kase penguatan-penguatan begitulah kalu ketika tong ada masalah ah itu tamang yang nama <hesitation> nama yudi nah ada juga satut <hesitation> tamang ini yang memang dia juga pe orangnya agak- agak-agak unik <hesitation> itu dia pe nama <hesitation> farul nah dia ini karna memang waktu itu waktu masih kuliah dia sempat dapa kasus dan kasus do itu jadi dia memang stres deng memang dia juga penyakit apa nama asam- asam lambung yang memang so akut jadi tong saking sayang dia itu karna memang dia tara bisa tahang.